النترنت هو اهم حاجه اتعملت في القرن الفات ده وهوغير الدنيا كتير وغير حاجات كتيره كانت الناس بتعملها ولسه ماشي يغير اكتر واكتر ويخش في حياه الناس كل يوم زياده